Kalau hewan yang berbau sangat busuk sih, gue rasa sih ya cuma bangke deh. Kalau kita mah bangke, apa lagi kapan lagi kan kalau bukan bangke, tikus. Pernah nih, gue punya cerita nih sama bokap gue ya. Bokap gue itu pernah tuh dia jatoh. Terus, penciumannya total tuh. Gak bisa nyium apa-apa tuh. Pernah nih. die ngeracunin nih. Ngeracunin tikus. Dia pernah tuh ngeracunin tikus. Sampai dua hari, kok gak berbau ya gus. Gue udah ngerasa nih agak anjir-anjir dikit nih kan. Wah, kata gue nih gak ada yang salah apa nih. Nggak berbau ini, apa udah ngeracunin sampai berapa kantong tuh. abah beli lima kantong. Kok gak ada yang mati, padahal. Itu disekitaran rumah udah bodoh, anyir banget. Kok dia gak nyium ya gue juga nyari bangke, juga males banget gitu kan. Ini kalau gue bilang, kecium bah, kecium. Pasti dia nyuruh gue nih kan. Gue bilang aja. Gak mau kecium bah, emang belum kecium. Tapi makin hari makin hari, makin terasa nyenget. Ya bokap gue ya, penciumannya udah gak berfungsi. Dia bilang, kok gak ada bau nya ya, kata dia. Aduh, udah dalam hati ini gue udah eneg eneg banget nih, gimana caranya akhirnya kan yang bisa disuruh di rumah cuma gue doang, yang lainnya gak tau kemana. Bah, ini udah dari kemarin, udah baunya parah. Lu ngasih tau sama gue, lu tau sendiri. Udah gue udah mampet. Ya udah, akhirnya, gue cari dah satu satu. Aduh, itu bangke, udah gak membentuk. Udah, udah, udah. Udah, dia yang asal. Badannya tuh udah belatung mulu, gue sampe dapet sepuluh biji. Coba lo bayangin, gue yang harus bongkar bongkar gudang. Kok gue apes amat nih, mongkek mongkek gue udah. Wah, udah kalo kata muntah, mah udah muntah kuning semua dah. Ya habis gimana ya bokap gue mah, cuman gak berasa di sini, adem gak baunya. Ya gue jadi penunjuk arah. Coba, ntar diindus. Lu tau sendiri, gue bagian ngendus. Ya dia mah enak, gak bisa nyium. Gue bagian ngindusin, mongkek ga kelar kelar. Nih ada mah di sini. Kaya gitu kan. Oh yaudah, dibantuin tuh kan nyari angkat angkat bareng. Gue nyari lagi, coba indusin lagi, gus. Gue indusin lagi, gue mongkek lagi. Aduh, kadang kadang lucu juga, tapi gue sedih juga. Bokap gue udah gak ada masalahnye.